أحدث مغامرة قمت بها هي الذهاب مع أصدقائي في جولة إلى مكان بعيد و كانت ممتعة لأننا لم نضن أننا سنقطع تلك المسافة و تلقينا بعض المشاكل لكن كانت هناك متعة كبيرة عندما نكون مع الأصدقاء.